يخويي إذا تبي تدخل باللياقى حددلك هدف بسيط بالبدايي كمثال: تمارين خفيفي أو مشي نصف ساعة جرب تتمرن مع صديق لك بيكون التحفيز أحسن وايد ، و إذا حسيت نفسك كسلان تذكر شلون صحتك رح تتحسن و شلون بترتاح عقب التمارين ، ترتفع المعنويات تخرج طاقة سلبيي جدا جدا فوايد.